<hesitation> no bangladece dun hono no, finatawa maɓe kaŋum dun ɓornade kadule judde e tubaji daɓɓe. <hesitation> Minen mbiyata tuubalaaje, <hesitation> eɓe njogii bomi kertanaaɗi ɓe e jime. Eɓe njogii no ɓe noddirta ɗun, so ngoonga. <hesitation> Min anndaa innde muuɗun jaati jaati.